I like my job, because I feel I make a difference to the kids in the nursery, eh, what I don’t like about the job, I feel we’re understaffed, I also have three jobs altogether, one is Tesco’s, which we’re short staffed there, one in the school, and one supporting parents, and across the board everywhere seems short staffed of, eh, colleagues.

-and save money to basically cut back on things like shopping, spread out my gas and electricity bills, put a wee bit each year extra rather than just my normal monthly payments, and when anything comes up then I cut back on things like don’t overstock in food and stuff like that, or luxuries.

I have two children, both girls, one is a nurse, and one is a child practitioner in the nursery school. They make me very proud, eh they’re very good at their job, and they have got good drive in them, they say the get it fae their mum.

Happiest memories in childhood is doing the things that didn’t cost money, like going for picnics in the park, flying the kites, feeding the ducks, and basically outside playing all the time as a child, eh, growing up seeing our cousins, and nieces and nephews and just having family time, I find’s very important.

Favourite toy as a child, I wouldnae really say a toy, I would say my dog, eh, I had a what we called in they days was a Heinz fifty-seven dog, and basically she went everywhere with me. She was out for me when I was out playing in the street, coming home fae school I used to even come home at lunch time just to see her, take her walks, but she played with me and all my friends in the street.

So, I have a job role in Tesco’s as team support, which is full on which covers the whole front-end which is checkouts, customer service, petrol filling station, and the trollies. We also basically have the full running of the store for our customers and try and help out in shop floor if we have extra staff, which never happens.

<laughs> My best friend, what was she like? She’s a nutter and we have been friends since I was about nine years old, we are still very very close friends, and she’s still a nutter. She is so crazy, keeps us all upbeat, and I love her to bits.

I wanted to be a hairdresser when I grew up and I did do hairdressing, eh, was fully qualified after three years, um, but I didn’t really enjoy it, so I decided to go into retail after that, and I’ve always worked in shops since I was about twenty-four, so yeah.

The most precious object I own is my mum’s wedding ring and my dad’s watch, eh, other than that I believe that people are more important than objects so as long as you’ve got them round you, you’ll be fine.

I grew up in Clovenstone in Wester Hailes, which was a very good community in they days. We had a community centre, they had a lot on for all age groups and everybody did come together, and like I said before, my friends from Clovenstone, I am still friends with a lot of them now, but because of drugs and things like that we lost a lot of friends who took that path-

[inc] I am not very technical minded, I am not a lover of AI at all, I do have to do a lot of it in my job, but for instruction someone has to show me, I have to write it down, word by word, before I can try and do it on the computer. Not happy with technology that we’re getting forced into it, with banking, self-service checkouts and t- w- the telephone, if you’re phoning up about anything, Sky, gas, electricity, it drives everybody insane.

I did play the recorder at school, which wasn’t very good at it, other than that, no never ever have played musical instruments.

I like where I live, I now live in Baberton, eh, I have lived here since before I have children, I have one at thirty and one at twenty-three, and the street that I live in is very good, all the neighbours look out for each other but we don’t live in each other’s pockets, but we know we can knock on each other’s doors and we check on the older ones in the street and that as well.

I remember having a teacher in P7 who actually made teaching very very interesting. He always seemed to catch your attention, and he treated all of us really well, he didn’t make you feel silly if you didn’t understand anything, and he would take you aside and s-explain things to you if you needed it explained.

The best gig I ever been to was the NetAid in London, which had so many stars, which we were raising money for charity, but it had people like Robbie Williams, eh, George Michael, Tom Jones, it had so many acts. It was absolutely brilliant.

A typical day in my job is a hundred and ten miles an hour from the time I start in the morning to the time I finish. In Tesco’s I never really get away in time and in the school is the same, they want you to do so many hours, I’m on supply there, but I have told them I’m strictly sticking to nine-two with having the three jobs, otherwise I’m gonna burn myself out.

The worst technology advancement in recent years. I think mobile phones for kids is absolutely shocking, the amount of money they pay on phones and the things that they use to top up this, that, and the next thing. And basically I feel that kids are totally attached to it, and I also feel it is really bad for grooming, bullying, so I think that’s the worst thing ever, mobile phones.

My favourite book was- oh I cannae remember the name of it, it’s my favourite film as well- [inc] I- who will love my children, it was – oh, so emotional, I could hardly read it fae greeting. But yeah nah- I- I would say that was my favourite book, who would love my children.

My life now is I live at home alone, I have took advice from both my daughters to say this is my time in life, so I have now been on two solo holidays, one in Torremolinos and one in Puerto Rico. I have a good life, I have good family, good friends, good support, eh, yeah I love my life.

<coughs> a typical day in my life is working, walking the dog, tidying the house, normally on the phone during the week to my daughters, I get in touch with my brother and my sister once a week to make sure everything’s good there, eh, on a weekend I try and h- either go out once or- a Friday or a Saturday just to have some time with either family or friends and just to have time out fae day-to-day work.

To be fair, I have had so many nights out, as I say, close friends, and there has been some which we can’t even remember, eh, which doesn’t sound very good, but there’s always been other friends there to look out for us, eh, but yeah, I wou- I would say that every time I go out with my group of friends we have a- a good night, it doesn’t matter where we are, what we’re doing, we always have a good time.

My favourite food, I like stir-fries, eh, and I normally I just throw absolutely everything in, with noodles, vegetables, as much veg and normally add a bit of chicken, bit soya sauce, spinach, red peppers, green peppers, onions, mushrooms, just the whole shebang in there, and like that, when I’m cooking for one.

[inc] <laughs> No, I would- any skill, I would love to speak Spanish, fluently, because I enjoy going to the country and I feel that we can be really ignorant but at the same time I feel that we have no time in life that we’re just constantly on the go, but yeah, I would definitely like to learn Spanish.

Biggest fear for the future, I feel that our world is going to pot at the moment, there is so much knife crime, attacks, bullying, eh, grooming, I- I really feel that our- our country is going to pot.

<laughs> Well, we- we don’t have a strict budget, I try and get the girls to buy themselves something every month from their wage if they can afford it, even if it’s just a t-shirt or a wee handbag or something, because they work hard and they deserve it, but they know to manage their money.

I feel the best technology is maybe- the internet in a good way, where you can google anything now, like if you’ve got a blocked sink, or you want to ask a question of illnesses or things like that, I feel that Google and the internet is a good search.

"I actually enjoy having the both jobs I’m in, because I’ve actually been in Tesco’s for twenty-eight years now and I started with children about eight, nine years ago, and I enjoy having the completely two different balance of two different jobs, its two different job roles. So I enjoy that now, where, when I was constant in Tesco’s it was just- I wasn’t enjoying the job, and that’s why I decided, I started voluntary work and it was my daughters said “mum you’re doing all this voluntary work, go and do something, and get paid for it."" So, at fifty-three year-old, I decided to go work in a school, so yeah."

When is my next day off? My next day off will be Saturday, so on Friday night I have already made arrangements to meet up with two of my friends, just in the house as she’s not well at the moment, so she’s no really want to go outdoors at the moment, so there supporting our friend.

Well, I have a labradoodle, she is twelve-and-a-half-years-old and I’m sure she has ADHD, as she was crazy as a pup, all the way through, she’s had nine lives. Yeah she- but she’s amazing, she’s calmed down now.

Best holiday I’ve ever been on was in Australia when I come to see my brother and his wife and his two kids, it was just so chilled, the whole way of life was completely different, you’d see people out running at four o’clock in the morning, and ‘cause obviously it was the coolest time, but just the complete way of life, it was so chilled. Y- People sitting having barbecues just in a normal play park, nobody was rushing about a hundred miles an hour, and even when we went to the fun fairs and SeaWorlds and things like that- wasn’t big, massive queues. It was well managed, and it was really relaxing.

Great joy, obviously my kids being born, the most amazing feeling having them and it doesnae seem that long ago and I still remember them taking their first steps, I can physically see it now, and like, because we spent a lot of time with their cousins as well, just the things they used to do, mines was more advanced than my brother’s kids, and basically they would throw them on these cars and just run about the place with them, before the other kids were ready for walking, but just as you say, just the pure joy on- yet again having family time, all being together.

A personal cleaner. <laughs> A robot that cleans absolutely everything, no just hoover your floor, someone who’ll brush a' your carpets and do a' your dusting in between a’ the heaters, and wash your floors, and yeah something like that would be really good, and having your meals cooked for you walking in the door, rather than just a hot-pot where you can put it on, ‘cause I’m too feared to leave it on, and go oot anyway, so I dinnae use- I have got a hot-pot and I’ll only use it when I’m in the house, I am too feared to leave it on when I’m not.

The most expensive thing I’ve ever bought, I would say extending the house, and I know that’s like, not buying, but probably my car then, most expensive thing I’ve ever bought’s my car.

Eh, I absolutely love, that Christmas there, was- I would say the best time I’ve had in a long time, one because I only had to make the starters, eh, we split doing Christmas dinner, so my daughter and her husband made the main meal, and my daughter and her boyfriend made the pudding, and I just made the starters. But it was pure chill, no panic over dinnertime, it was pure games, karaoke, fighting over games as well, which I find h- absolutely hilarious because they’re all so competitive and I love it, because it always ends up in an argument, but they realise that they’re arguing and we come away fae the game and maybe go on the karaoke, eh, and then on boxing day spending the time with the rest of the family, just seeing the kids opening their presents, having family time, just being the-gither, and New Year was the quietest New Year I’ve ever had, ‘cause I normally have a wild party that goes on to like half-six in the morning, but we just decided to have a quiet one this year, was good.

Perfect weekend is going out. I prefer to go out on a Friday night, and few drinks, nice meal, catch up with friends. Saturday, a nice long walk with the dog, eh, Sunday I like a pure jammie day, cleaning the house, having a bath, and then getting back into clean jammies, is my ideal weekend.

I am so proud of both my daughters, I feel they’re both grafters, and they are so true to theirself, they speak their minds, and they work hard for what they’ve got, but at the same time they are very good people, they give out a lot of love, and receive a lot of love, and you can see that amongst their friends, and like myself they have had friends fae as far back as like nursery and school, and still see them, and I find that’s very very important.

Yes, I wish I’d seen more of the world, eh, but that’s the kind of thing I’m doing now, so I’ve maybe done it in reverse, I’m now doing it when I’m older, where I was very career minded when I was younger as well, and I gave all that up to move away with my husband at the time, and I would just like to know where I would've been, as I was going for area manager at the age of twenty-seven, and in they days that was a big thing.

My parents were both hard workers they- in they days we didn’t have a lot of money, eh I would go as far as to s- remember having cardboard in my shoes when they had a hole in it, eh, we couldnae just go oot and buy a pair of shoes, and I try and get my kids to see that, that whatever they want they have to work and earn- earn it, is the way- the best way to put it. I feel children today just expect things, no matter how much it costs, and so many parents get theirself in so much debt because they’re feared of their kids missing out, and I think it’s so so wrong, I think society is so so wrong, and it’s because they’re no playing out in the street as far as I’m concerned.

Biggest hope for the future is if my kids are happy. I would like to- the country to feel a bit safer than it does nowadays, eh, I- I just worry about people out on their own and you know, just even silly things like getting a bus home fae work or- I just would like the place to feel a safer place, like it did when I was younger.

I like to spend my money on- probably my girls, and really like at the moment, I’m saving to decorate the house, but I am really looking forward to doing my house fae top to bottom, but I’m saving for that now, that’s my next goal saving for.

I am not really an art person, I am more a photo person, eh, like even when we go on holiday it- that- it’s actually my kids take the mick out of me, they’re like “oh that’s one for a frame mum” you know, I’m- I'm more memories and photos rather than art.

I- Top Gun is one of my favourite films, I’ve loved that since I was a kid, and basically one because I think Tom Cruise is hot in it <laughs> but basically I just- I absolutely love it, eh, the friendship that they both made and that they do with other friends and family and stuff and it’s just everybody coming the-gither and pulling each other through bad times.

I actually am a very cool-headed person in work and lots of people comment on it because I don’t see the point of getting stressed about it, the more you get stressed, the more of a mess you get into. You do what you can do, and that’s the way I deal with it that you know, y- I’m polite and I say look I’m sorry for the queues, or I’m really sorry how busy it is, but all the checkouts are open, there’s nothing else I can do, and to be fair I do have a good rapport with a lot of customers and s- staff and that as well and even the managers said that people work for me differently than they do other team support.

I always won in a fight with our siblings <laughs> I- I- I have always been outspoken like my mother, eh, but yes, I would say that would be me.